дүниежүзілік сауда ұйымының келтірілген мәліметіне сәйкес жылына қазақстан қырық миллион турист қабылдауға қауқарлы
алайда іс жүзінде бұл көрсеткіш төрт есе аз екен
бұған қызмет көрсету сапасының төмендігі негізгі себептердің бірі ретінде көрсетілген
бұл жайтты қалай түзетеміз
мұны студия қонақтарымен талқылайтын боламыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы

біздің студиямызға шақырған қонағымыз анар ханым сіз ы сән салонын басқарады екенсіз
сіз қызметкерді таңдаған кезде қандай талаптар қоясыз ең алдымен
қандай сынақ өткізесіз
ы жауапкершілігі мол ы комуникабельді
енді резюмесіне қарап аламын
өзі ыыы жұмысын маман ы енді өте жоғарғы деңгейде болсын деп
енді оны жан жақты болсын деп те қараймыз
ол енді мысалы сән салоны болған соң бойы да түрі де енді өзіне сәйкес болуы керек деп ы ойлаймын
неше адам қызметте
ыыы жеті сегіз адам
сіз бір ы қызметіне жұмысына көңіліңіз толмай бір жұмыстан шығарып жіберген бір кезіңіз болды ма
енді әрине ол ы әр жұмыста ондай болып тұрады
мысалы бір қалды ма екі қалған соң қалып қояды
мысалы ы запись дейміз ғой ыыы клиент те жазылып қояды
сосын сағат онда келу керек ол ұйықтап қалдым немесе тағы да бір ы сондай бір рет емес екі рет емес енді екі ретінде кешіремін
білесіздер біздің астанада ы жол жеткенше осынша уақыт мен алыста тұрамын деп айтады
одан кейін енді үшінші рет ондай кешірілмейді деп ойлаймын
иә осы ыыы қарапайым азаматтық позициямды білдірейін дегенім ғой
жалпы біздің қазақстанда барлық салада сервис өте төмен деп орташа деңгейде қазір
мысалға мен өзім тек түрік салондарына барамын
түрік салондарына барамын неге барамын
себебі оларда біріншіден адамды қарсы алу мәдениеті басқаша
түріктерде мен түрік тілін бір еркін сөйлегеннен кейін түріктерді бір жақсы көргеннен кейін бармаймын
жалпы олардың ыыы адамдармен қарым қатынасында басқаша бір мәдениеттілік бар
одан кейін екінші олар өзіңе сай ы шаш үлгісін болсын мысалы кестіру немесе жаңағыдай сәндеу болсын
бәрін сенің ойыңды дөп таба біледі
және олар клиентпен жұмыс жасаған кезеңде ыыы өте шынайы
мысалға мен ы қанша мысалы бардым менің шашымды басқа түске бояп беріңіздерші деп
елу мың берейін мысалы олардың ақысы қымбат қой өте
жоқ алмаймыз дейді сізге жараспайды ол шаш үлгісі дейді ертең сізге риза болмай қаласыз дейді
ал қазақ салондары жә сізге жарасады осы шаш сен қап қара қыз болсам да мен саған сары шаш жарасады деп
әйтеуір сұрағаныңды жасап беремін
ал түріктерде түрік бауырларымызда да өте шынайылық бар
қайшы ұстауы қайшыны айналдырып шашты неше түрлі қырқулары
менде мен атын атамай ақ қояйын ыыы
ер азаматтар көп

мысалы ыыы шаш нәзік қатынас та оларда бір айтып түсіндере алмай
мен осы жолы турцияда болдым
шыны керек біз тек қана демалуға бардық
иә біз үйге келгенде аң таң болып келдік қой
ана үсітімізге кіргізіп алады
кіргізіп алғанда жарайды шайын береді енді жаңағы кофесін береді жаңағыдай айтқандай
үстіне біз алмаған киімді алып кеттік ана жақтан
үш куртка бір шуба алып кеттік
вообще планда болмаған нәрсе
қанша ақшаң бар қанша ақшаң бар
сен әдемі келіншексің ой сен керемет келіншексің деп мақтағанда
түседі ғой үстіңе түскенде бізде олай жасамайды иә иә иә
бізде олай жасамайды
ол саған жарасса да жараспаса да
сіз қызмет көрсету саласында өзіңіз істеп жүрсіз ғой
неліктен бізде олай жасамайды
енді біз ол жаңағыдай айтып отыр ғой айнұр ханым
түріктер сияқты билеуің керек болса алдарында жүгіруің керек болса білмеймін енді
ол мәселе жылдардан жылдар бойы ғасырлар бойы қалыптасқан нәрсе ол түріктерде
себебі себебі түрік деген қай ел
ол жаңағы өзінің туризмі ы өте дамыған ел дамыған
ол ғасырдан бері олардың қанына сіңіп кеткен
ы біз негізі үш жүзге бөлінеміз ғой
ұлы жүз анандай ыыы қалқа бер де малға қой
орта жүз жаңағы қалам бер де дауға қой
кіші жүз найза бер де жауға қой
міне ы сонда қарап тұрыңыздар
оңтүстік жақта бізде сервис жақсы
шымкент болсын алматы болсын адамдары қандай керемет
міне олар неге олар ыыы ұлы жүз қауға бер де малға қой яғни сауда деген сөз
ы негізі біздің қазақ көшпелі халық
болмысында сауда бар
аха аха біз орта жүзбіз ғой біз мысалы
иә біз орта жүзбіз ыыы біз саудаға жоқпыз
ғаламторда бір қалжың бар ғой
шымкентте сатушының көзіне бір қарап қалдың ба
киім таңдағаның бәрі есіңде қалмайды дейді
ақша беріватқан кезіңде ғана есіңді жинайсың деп айтып отырады ғой
сол сияқты ғой сонда
енді солтүстіктің ы адамдары бөлек дегенге мен сенбеймін
бізде неге сервис өңірге қарап тұр ма

бірінші сервис ол жаңағы ыыы ақша көп төлейтін
жаңағы мына сіңліміздің айтып отырғаны
ақша көп төленетін жерде сервистің де ыыы деңгейі жоғары
ақша аз төленетін жерде сервистің деңгейі төмен
мен солай деп айтар едім
ыыы мен айта кетейін мен оған келіспеймін
дұрыс айтасыз басшыға да байланысты
басшыға да байланысты иә
кірген кезде адамның көзіне қарайды
ақшасы бар ма жоқ па олар уже біліп тұрады
басшылардың ең бірінші мақсаты ыыы аз шығын көп кіріс алу
ол не ол қандай пунктте бөлінеді
мысалы біріншіден ол экономия
екіншіден жалақы аз төлейді жалақы аз төлейді
ыыы олар қарамайды сондықтан
сондықтан ы басшылардың бір ы тағы айта кететін жағдай
мысалы менің үйімнің жанында үлкен супермаркет бар иә
ол ашылғанына бір жеті жыл болды десек болады
мен жеті жыл сол супермаркетке барамын
белгілі бір тауарды аламын
кассаға келген кезде оның бағасы бір болады жаңағы компьютерде
ал жаңағы ыыы витрина дейді ғой витринада жағасы бір болады
бағасы мысалы анда үш жүз жиырма болса витринада төрт жүз
неге неліктен солай деймін
а ол ескі баға ғой бізде дейді
баға болатын болса сіздің әкімшілік қайда қарап жатыр
мен сол алты бес жыл бойы сонда барып айтудан шаршадым
тіпті мен қазір ешқандай ыыы былайша айтқанда ыыы не дейді
шағымдану керек заңсыз ғой бұл
таңертеңнен кешке қарай жұмыста жүрген адамдар
әрқайсысына бір шағымданып отырамыз ба
бір күн тауып барыңыз бір күн табуға болады ғой
жай ғана қарапайым мысалға ы адам үйден шығып жұмысына бара жатқан кездегі оқиғаны алайықшы
ыыы адам ы үйінен шықты ыыы жаңағы ыыы шай суын ішті ыыы автобусқа мінді
жай ғана қарапайым автобустың ішінен ақ басталады
мысалға айтады ғой театр киім ілгіштен басталады деп иә
иә сол сияқты міне адамның өмірі жай ғана барып остановкада тұру
сол остановканың өзінде жаңбыр жауып қар жауып тұр
кейбір жері ашық кейбір жерде жабық әртүрлі остановкалар
оның өзі сервис
сіз қазіргі жағдайда қазақстанның қызмет көрсету саласын қалай бағалайсыз қандай деңгейде
ыыы мен өте төмен бағалаймын
өз ойым өте төмен
мысалға міне қарапайым сөзімді жалғастырайын
қарапайым ғана автобусға міндік
автобусқа мініп тығылысып итерісіп ыыы жұмысыңа жеттің
мхм ол жұмысыңа түсемін дегенше сенің анау ыыы істеген прическаң киімің бәрі былай кетеді
ішінде ешкім сенімен амандаспайды ешкім қай остановкаға келгеніңді де білмейсің айтпайды
ыыы айтпайды да оны жарнамаламайды да
келесі остановка бірнәрсе бірнәрсе бірнәрсе
не тілі тілі түсініксіз қашан түсемін деп сұрап жатқандар көп
автобустың ішінде бір бірімен ұрысып жатқандар көп
сол жай ғана қарапайым автобустың билет сататын сатушысының мәдениеттілігінің төмендігі
міне бірінші сервис
бізде ыыы қоғамдық көліктердің ыыы жүйесіне жауапты азаматтар келді
әбдіхамит мырза енді жаңа айтып отыр кондукторлар амандаспайды сәлемдеспейді дейді
ол сәлемдесуі міндет пе
ыыы жаңағы теманың ы шет жағасы белгілі болды ғой
жалпы ол қоғамдық ыыы мәдениет ыыы бұл екі жақты болғандықтан бірінші қызмет көрсетуші қызметті алушы
ыыы жалпы мен айтар едім ыыы соңғы кезде ыыы мынау ыыы мынау тіпті орта білім алып келгеннің өзінде ыыы
біз ыыы талай ұзын ы жүріс тұрысынан ыыы жазба ы хаттарынан оның қателіктерін көріп отырамыз деген сияқтанған жалпы ыыы деңгейі төмендеп кеткені бар
сондықтан екі жақтан да бар
ы кез келген ыыы бұл қоғамдық көлік те ол бір қоғамдық көлік ы жалпы қоғамның бір бөлігі ғана
басқа жерде қалай болса одан айырылып кету екіталай нәрсе
ал енді талай жұмыстар атқарылып жатыр
оның бәрі ыыы кондукторға жұмысқа алған кезде қандай міндет қоясыздар сіздер
кондукторы болсын жүргізуші болсын ең алдымен әрине ыыы еңбек кодексіне байланысты
оны мекеменің әр мекеменің автопарктың басшысы сол ыыы еңбек заңына байланысты қабылдайды
жүргізушілер үшін ыыы қоғамдық көлікте жүру үшін жиырма бір жастан төмен болмауы керек
категориясы д міндетті түрде болуы керек
бес жыл өтілі қоғамдық көлікте ы бес жыл ы жүргізуші ретінде бес жыл өтілі
бұл міндетті заңды нәрсе
бұған қоса заңда көрсетілмеген бірақ біздің ұсыныстарымыз бойынша жасалып жатқан жер ыыы біліктілік
біліктілік орталығанан әдейі дәріс алады
сіздердің кондукторларыңыз дайындықтан өтеді
ыыы жаңа шағымдар бар дейсіз
ол шағымдар ыыы таусылуы мүмкін бе
ол неден шағымы адам жалпы өзіміздің барлығымыздың ыыы мәдени деңгейімізге байланысты болады
ол шын жаңағыдай әркім өзін өзі сыйлап ыыы көршінің ы қарама қарсыны әріптесін сыйлап отырып сол түсіністікпен қарап отырса
мен осыған пайдаланып сіздің эфирлеріңізді соған шақырар едім
сол түсіністік қарап иә
тек қана оны осы әңгіменің өзінде жаңағы бір ыыы бір ы келеңсіз жағын көріп соны үдетіп бара жатуға біз тырысып тұрамыз ба
сондай бір әдет болып
орнына жаңағы жақсы жағын көріп соның бәрін жасырып отырсақ анау өзінен өзі көрінбей қалады ол ұмытылып шеттеп қалып азайып
жұмыс барысында өздерінің туысын әр адам мысалы жұмыс беруші көбінесе өздерінің туысын жақын ы адамдарын ала бастайды иә
осыдан шығады да проблемалардың бәрі
сондықтан ол жұмысқа келген кезде бәрібір оған жұмыс ретінде қарамайды
ол ыыы әрқалай қарайды да оған
кәдімгі бір жауапкершідік болу екіталай
енді принцип жайында айтайықшы
жан мен тән писхологиясы жағынан айтайық
мен жаңа көбінесе сөздер жақсы айтылды бірақ көбісіне келіспеймін
өйткені адамның қазақстандағы ммм сервис дейік иә
жаңағы жүргізушілікте болсын ы салонда болсын тіпті жаңағы тамақ беру ресторандарда болсын иә адамға сервис қашан жақсы көрсетіледі
егер адамның өзі ы өзі сол сервиске сай болса сай бола білсе
өйткені қаншама
сай болу мысалы біз күнделікті жерде көреміз
ыыы ресторандарға барады иә адамдар келіп алып отырады
отырған тұрысы этикет ы этика сөйлеу мәдениеті
жаңағы келгендегі өзінің ыыы жаңағы ыыы денені ұстап тұруы
иә мәдениетсіз отырады да шіреніп отырады да жаңағы официантқа алып кел алып бер бер апар мынау не су деп айта бастайды
төлемей тұрып бастамай тұрып өзінің жаңағы ы иә дөрекілігін көрсете бастайды
иә біз ыыы адамдар өзіміз кінәліміз оған сервис емес
бір кездері картина да саттық енді
сол кезде ыыы бір адамдар келеді де көріп тұрасың алмайды
тек шұқылап ыыы картинаны ұстап шұқылауға болмайды ғой ол картина ғой
міне мәдениетсіздік
немесе ананы мынаны сұрап мазаңды алады

ыыы сол сияқты мысалы жарайды
бәрібір алмайды деп
жоқ мен уже біліп отырмын ғой
психологически білініп отырады
оның ақшасы жоқ шығар алуға
бірақ ананың да кінәсі бар
ол мәдениетті болуы керек
ол мәдениетті болып қарап ыыы бір өзі көрініп тұрады адам деген мәдениетті кәдімгідей
қалай болса солай тағы да мен жаңағы ыыы айтып кеткендей
адамға байланысты
алатын адам ол бірден көрініп тұрады ол психологический ме энергетический ме сезіліп тұрады
алмайтын адам сезіліп тұрады
ол бәрібір ол алмайды
болды міне
жоқ сіздің мысалы суретіңізді шұқылап тұрса сен ей не шұқылап тұрсың десе ол алғысы келмей қалады жаңағы алғысы келіп тұрған адам
көрсетуің керек
қасына барып былай былай деп түсіндірсең ол бәрін түсінеді
кейбірде болады ғой мысалы ана киімді мына киімді жай киіп киіп келіп
міне міне жаңа айттым да
екеуі де шыдамды болуы керек анау қатты нетпеу керек
аха сауда жасап тұрған адам міндетті түрде шыдамды болуы керек
ол біліп тұр ғой қанша адамның келетінін
әр адамның мінезі әртүрлі әрқайсысы әртүрлі сәнмен киінеді
біреуіне ұнайды біреуіне ұнамайды
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
біз ы тұтынушылар мәдениеті тақырыбын талқылап жатырмыз

қазақстанда қызмет көрсету сапасы қандай
мұны біз қазір арнамызда анықтап жатырмыз
бұл жерде мәселе мынадай ғой
ыыы бәріміз бағанадан бері талқылап жатырмыз иә
сервис төмен деген белгілі і бір неге келдік
ы белгілі бір ыыы көзқарасқа келдік
бірақ бәріміз единичный случайларды
менде мынандай болды менде мынандай болды менде мынандай болды
неге ондай болды
осы сұраққа жауап берейікші біз
жаңа мынау кісі айтты
ы түркияда жаңағы шаштараз повар дегендер өте жоғары сыйланатын нелер деп
ал бізде от лучшей жизни бармайды ешкім кондукторға ешкім официантқа өйтіп бармайды ешкім
официант болып жас өңкей ана ыыы сабағынан бос уақытта официанттар істейді
ал ол жақта шетелдің фильмдерінде
ол жақ ол жерде ол жерде мәдениетті болуға көп көңіл бөлмейді әйтеуір ақша тапсаң болды дейді ғой сонда
оларға ақша тапса болды
қалай мен оларға қалай қызмет көрсетемін деген мәселе оларда екінші орында тұрады
бірінші орында оларда айлық төлемақы тұрады
біздің қазақ пол жууға намыстанады
жалқау біздің жалқау емес оның жалқау емес қазақ
қазақ жалқау емес мына жерде айтайын бұл жерде былай намыстану қалай
егер мен қара жұмыс істесем сені басқа қоғам өй өй деп қарайды мынау бейшара деп
сондықтан міне ол
егер мен қазір бар ғой техничка болсам мені маған менсінбей бәрі былай оқтау жұтып қойған сияқты бүйтіп қарайды
соны да ұмытпаңыздар
адамдар өздері ондай емес жоқ ондай да болады
мысалға театрда пол жуатын ыыы пол жуатын адамдар өте бағалы
әртістер оларға апай көке ыыы деп

ыыы егер жақсы жерде болса о деп
сол жақсы жерде жасау үшін не істеу керек
өзіміз қоғамды құртыватырмыз
сен жақсы жерде істейсің о
яғни бізге қызмет көрсету саласындағы адамдардың мәртебесін көтеру керек болып тұр ғой мұнда иә иә
жо жо жоқ любой адам мақтасаң бәрі де жақсы болады
адал еңбекпенен ы ақша тапсаң болды
сервистің төмендегі профессионализмге байланысты
мысалы мен өзім і менеджер сервисімін ыыы
бізде қонақ үй мен ресторандар ы в основном основная сала сол бізде
иә біз міне оқыған кезде бізде пол жуу ыыы қалай төсекті дұрыстап салу керек екенін сервировка бәрін үйретті
сосын біз жаңағы ыыы практикаларымызды жоғарғы деңгейлі жерлерде өттік те
ыыы ақша ну төлем ақымыз өте жоғары болды
ыыы рас айта кетсем екі жүз қырық даже одан жоғары кетті
бірақ біз жаңағы ыыы осы төртінші курста алдыңғы жылы бізде ыыы анализ болды да қай жерде сервис қалай
иә бізде жаңағы мен және мен группалапас досым ыыы біз ы бір ыыы мейрамханаға кірдік
кірдік ыыы жаңағы кірген кезде екі мысық жүгіріп жүр
бірінші бірінші жаңағы уже нарушение правила дейді ғой иә
сосын біз отырдық
бізге даяшы келді бір қыз
үстіндегі киімін көрсеңіз техничканың формасы сияқты
анаған қарап мен жиіркендім рас айтамын
ауызда сағыз сиыр сияқты шайнаң шайнаң етіп бізге менюді былай столға лақтырды
не қалайсыздар мен а не қалайсыздар ыыы менің уақытым жоқ тез айтыңыздар деді ме сондай бірнәрсе айтты
біз ыыы жаңағы кәуәп ыыы есімде жоқ әйтеуір шашлық заказ бердік
ыыы шашлыктың бес түрі болды
бес түрінен соңғысы біреу ғана ақыры амалсыздан соны заказ бердік сосын тағы бірнәрсе заказ бердік
бұл жерде сервистің жамандығы жаңағы официант алдын ала білуі керек не бар не жоқ екенін
себебі клиенттің ыыы жаңағы талаптары бойынша
ыыы бұл жерде уже сіз енді сіз енді жаңа өзіңіз тұтынушы жағынан қарадыңыз сіз тек тұтынушы емес қызмет ыыы беруші ретінде де жұмыс істедіңіз ғой иә
сонда жаңа айтып жатыр бір жақ кінәлі мына жақ кінәлі дейді

бұл жерде профессионализм жоқтықтан сервис нашар
себебі бір нәрсенің бір саланың мамандығы болу үшін ол нәрсені төмендеп жоғары деңгейге дейін білу керек
ең бастысы міне біз осы оқуымызды бітіргеннен кейін жұмысқа тұрмақшы болдық жаз айына үш айға
ыыы бізде опыт құдайға шүкір бар
бірақ ыыы стандарттық стандарттық опыттар қояды
екі жыл сен мынандай жерде жұмыс істесең тек қана сол кезде сондай шарттармен жұмысқа алады
ы сол жаңағы ыыы біз жаңағы дипломды алған дипломды алған маман болғаннан кейін бізде опыт қайдан болады жұмыс болмаса
сол себептен сол себепті спрос болмайды
мен мысалы мен мысалы ана немерелерімді алып ойын сауық несіне бардым
сонда екі ы екі қыз жас келіншектер қой енді
мына полды жуып жатыр
үш минут сайын бес минут сайын жуып кетіватыр да
мен айттым ыыы шақырдым айналайын бер келші дедім бағанадан бері мың рет жудың ғой говорю тап таза болып тұр ғой дедім
сөйтсем бізге бастығымыз айтқан дейді таза ма таза емес пе осылай жууларың керек деп айтқан дейді
жарқырап жайнап тұруы керек
сонда айлыққа емес сонда басшылықтың талабынан байланысты болып тұр ғой
өзінің айтқанына байланысты олар соны әдемі қылып жууып жатыр ғой
соны істеп жатыр
ол жақсы еден жуушы деп айтуға болады рахмет
бірақ өзім шақырып алдым да айналайын дедім
басшылардың талапшыл болмауы да сервистің төмендігіне әсер беріп тұр ғой сонда студиядағы қонақтарымыз
коллектив пен басшының арасындағы қарым қатынас тоже өте ы маңызды да
себебі ы коллективте әр адам әртүрлі әркімге әртүрлі подход керек
соны бастық егер білуі керек
иә сол себептен жаңағы треньер менеджерлер
бізге сонда жұмысшыларды емес сол жұмысшыларға жұмыс беріп тұрған басшыларды оқытуымыз керек шығар бәлкім
басында айтылды ғой басында айтылды
кез келген мекеменің басшылары ыыы кез келген ыыы жұмысқа алуға дайын
себебі оған үнемдеу керек ыыы оған аз жалақы төлеп көп кіріс алу керек
осының бәрі сонда болып тұр
венера ханым айтыватыр мен сізбен толықтай келіспеймін мысалы
сіз жаңа айтватсыз ыыы осының бәрі біздің кінә бізде тұтынушыларда деп
тұтынушыда қандай кінә сонда
мысалы көлік транспорты автобус жаңағы міне ағамыз айтып кетті
сіздер ыыы жүргізушілерді алған кезде кондукторды алған кезде көп тексерістен өтеді олар дұры па
тестирование болсын резюме болсын тәжірбие болсын өтеді дұрыс па
мұндай жағдай айта кететін жағдай
онымен қазір бәрі келіседі
мысалы мен бір маршрутпен келе жатырмын
ммм жанынан екінші маршрут келіп алдына тұрып алады
ол екеуі бәсеке
оларда гонка басталады оларда гонка басталады

себебі олардың маршруты бір
аудитория бір
оларға көбірек ақша табу керек
мырза сіз жүргізуші туралы айтыватырсыз мен адамдар туралы айтып отырмын
жаңағы олар кесте бойынша дұрыс па минут бойынша кесте бойынша жүреді ғой
ыыы бәрі аялдамаға келеді дұрыс па
олар оларда гонка басталады
себебі мен бірінші келіппін аялдамаға ана кісілердің бәрі маған отырады деген сияқты
сонда сіздің айтпағыңыз түйініңіз не сонда
сервис жаңағы жүргізушілер олардың мәдениетсіздігі
мен айтып тұрмын ғой ы кез келген біреуді алады
сондықтан әрине сондай жағдай болады
үлкен кісілер болсын ыыы орын жоқ түгілі олардың бәрі тұрады
сөйтіп анау жаңағы ағаларымыз сосын айғайлайды
ты че дрова везешь деген сияқты
иә адамдар адам тасыватқан жоқсың ба деген сияқты
түсінікті енді ыыы әңгімені әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы
әріптесіміз әзірлеген і сюжетіміз бар
қызмет көрсету сапасының әлемдік статистикасына көз жүгіртсек көшбасында ақш германия және италия тұр
біздегі жағдай қалай
алдымен әріден бастасақ
тоқсаныншы жылдардың басында елімізде халыққа қызмет көрсету жұмыстарының тоғыз жүзге жуық түрі анықталған екен
ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты жаңа қызмет түрлері күн санап көбейгенімен сапасына сын айтатындар да бар
иә толады жақсы қазір жылдан жылға бәрі көркейіп
ыыы өмірге сай барлығы дамып көңілім толады
әлі де деңгейіміз ыыы батыс елдеріне жете алмайды ақш қа жапонияға кореяға
ол үшін ыыы белгілі бір реттелген жүйені қалыпқа келтіру керекпіз
қазақстандағы қызмет халыққа көрсету сапасы өте жоғарғы деңгейде боватқанын санаймын
өйткені қазір халыққа қызмет қызмет көрсету орталықтары ашылыватыр
сосын ыыы автокөліктерді ы тіркеу үшін спец цон дар ашылыватыр
жүргізілген қоғамдық моинторинг қорытындылары бойынша халыққа қызмет көрсету сапасы жағынан алдыңғы қатарда әмбебап азық түлік дүкендері тұр
көрсеткіші сексен үш пайыз
одан соң танымал брэндтер бутиктерінің қызметіне халықтың жетпіс тоғыз пайызы разы
әуежайлардың жұмысы жетпіс алты баллға бағаланса дәмхана мен мейрамханалардың көрсеткіші елу тоғыз сән салоны мен шаштараздарда осы межеде елу төрт пайыз
мына кадрда жолаушының кондуктор қызды тепкінің астына алып қол көтергені тайға таңба басқандай
себебі айқын жолақы
жалпы кондуктор мен жолаушы арасындағы келеңсіздіктерді күнде көретін болдық
бұл қызмет сапасының бір көрінісі десек те болады
сен не есіңнен ауыстың ба неге ашпайсың
өзің көлікті жүргізе алмайсың ғой оңбаған
қызмет көрсетудің басты талабы сыпайылық пен ұқыптылық екенін ескерсек келеңсіздің әрдайым тек бір жақтан туындамайтыны анық
алайда халық арасында тұтынушы сөзі әрдайым рас деген тіркес бар
ал тұтынушы өз құқығын қаншалықты біледі
жұлдыз байділдә әсем жайлаухан пендеміз ғой ток шоуы
біздің айтып жатқанымыз біздің талпынып жатқан мәдениетіміз сіздер айтып жатқан мәдениет сіздің айтқан түрік мәдениеті жаңағы анау очки киген баланың ыыы жапон мәдениетіне талпынуы оның барлығы керек емес
қазақтың мәдениеті қазақтың сервисі енді дамып келе жатыр достар
мен мына нәрсе айтқым келеді
мен міне ы астана қаласында оқып жатқаныма үш жылға жуық уақыт болды
алғашқы жылдары келген кезде шынымен де төмен деңгейде едік
автобустағы ыыы кондукторлар деңгейі болсын жүргізушілер деңгейі болсын немесе автобустың жүруінің деңгейі болсын өте лас деңгейде болдық
бірақ міне үш жылға жуық уақыт өтті
жаңа сіздің ханым айтып кеткендей қызметшілеріңіз жаңара бастады шай бере бастдыңыз
міне осылай осылай бір жүйеге келе жатырмыз
бұл енді бірден болатын нәрсе емес
біз бірден жапония болып туылмаймыз немесе бірден американдық болып туылмаймыз
сол деңгейге асықпай жетеміз
біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос дейді
бағанағы сіздер айтып кеткен түйткілді мәселелердің түйіні яғни былайша айтқанда екі тараптан да болады
ол жаңағы жүргізушінің да ыыы дұрыс жүргізбеуі ол кондуктордың да ақшаны дұрыс бермеуі немесе і пассажирдің да ақша бермеуі
біз қазір өзіміздің қазақстандағы жағдайды айтып жатырмыз ғой
бізде ортамызда адель есімді қонағымыз бар
ы шетелде ы қалай қызмет көрсететінін өз көзімен көріп келген адамдардың бірі ақш та иә
ақш та мен он жылдай бұрын болғанмын
ы бірақ қазір салыстырсақ ақырындап ы келе жатырмыз соған
өзім балаларға арналған центрда істеймін
иә біздің бастықтарымыз бізге айтады ата ана келсін ұнасын ұнамасын үлкен кішкентай ағасы болсын тәтесі болсын әжесі болсын күліп қош келдіңіздер біздің центрымызда мынадай бар
сонда былай кірген адам ол өзімен өзі күліп жайнап уау қандай күшті центріңіз күшті екен
сосын өзім негізі бишімін
сол центрда хареоргафпын
биші ретінде де істеймін яғни ол той бизнес қой бізде
тойға барасың ана кішкентай коморкада отырасың бәрі саған ой танцовщица деп қарайды
яғни сіздіңше қабағын түйіп қарсы алса күліп тұрған адамның өзі қабағы түйіп кетеді иә
сол егер мен өзімді тік ұстасам мен бишімін мен сізге өз өнерімді көрсетіп тұрмын мен өмірді жақсы көремін сіз қалай маған қарайсыз қалай сөлеп жатырсыз дегенде адам а расымен сыйлайды
сосын қазір ыыы құдайға шүкір өзімнің шоу балетімді аштым
яғни басқа жағынан келдім де осыған
және мен қазір мен білемін ана биші қыздар олар ы қандай сезімде болады
оларға айтамын сендер күліңдер жымиыңдар айтыңдар сәлеметсіз бе ы мейрамдарыңыз құтты болсын тойларыңыз құтты болсын
ол адам бәрібір ол көңілге тиеді
менің ойымша адам өмірді сүйсе ол тұтынушы болсын парикмахер болсын ол бәрібір ол күліп істейді
полды жуса да үйді жинағанда ыыы көңіл күйің болмаса мен де жынданып жолдасыма да қызыма айғайлап тастаймын мысалы
ал көңілім тоқ болса жаным сол деп үйдің бәрін жинап тастаймын рас қой
иә бұл жерде ыыы мәселе біздің сервисте жұмыс істейтін қызметкерлер мен одан не аламын емес мен оған не бере аламын деп жұмыс істесе ғана бізде сервис жоғары дамиды
жақында жаңалықтардан көрсетті
алматыдағы бірі көрген шығарсыздар таксист туралы
і бір қыз айтады анам екеуміз таксиге мініп едік ыыы кенеттен артымыздан ы бірнәрсе ашылып кәмпиттер шықты дейді
ммм сол иә болды кәмпиттерді жеп одан кейін сол қыз керемет ы әлеуметтік желілерде пост жазады
одан кейін жаңағы таксисттің клиенттері күн санап артады
ол уже мен қазір уақытым жоқ дейді
сәйкесінше сол таксистті жаңалықтардан көрген басқа таксисттер де осындай істесек қайтеді деп ойлайды
иә яғни біз пиарить етуіміз керек
осындай ы жаңағы бауырым айтады да біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос деп
абайдың адамды сүю принципі бар
яғни ыыы жан жағымызда адамдарды сүйсек онда ы бір шырпы от бар әлемді жылытады
ринат мырза сіз эмоционалды адам ретінде келдіңіз сізге біреу сатушы дөрекі сөйледі немесе менсінбей қарады оқтау жұтып алды сіздің сөзіңізше

мен ыыы ондай адамды ондай адамға сондай енді шыдай алмаймын ыыы мен мысалы
сіз сонда жұтып алған оқтауын алып шығу үшін не істейсіз
дайынмын бәріне дайынмын
сосын да айтайын дегенім
ыыы мысалы географиялық жағдайды айтып жіберейін
мысалы мынау ыыы мынау шығыс жақ мына азия жақтарды қараңыздар
мысалы анау иорданияны алып қараңызшы ыыыы анандай жоқ ыыы цфетофор жоқ ол жақта
керемет оман деген қаласының өзінде де цветофор жоқ неге
онда адамдар өте жаңағы ы қарапайым терезеден ыыы машинадан шығарып басын өй мені өткізіп жіберші деп бірін біріне күліп солай сөйтівотырады
иә мысалы мен айтып отырамын мынау азия шығыс жақтарда адамдар сондай болады да
ал енді мынау солтүстік жаққа қарай ресей москвада болдым да ы белоруссия адамдары ы қабақтарына қар жауғандай бірдеңе сұрасам
жоқ георграфиялық жағдай менталитет діл ділге тағы да байланысты
айтып отырмын ғой жаңағы қазақтың өзінде де бөлінеді жаңағы
оңтүстік жақта кішкене мына төмен қарай төмен жақсы жоғары нашар
мен де оған келіспеймін
себебі мен осы жақында қостанайда болдым
қостанайдың мен көрдім автобустарын қалай жүргізетінін кондукторларын көрдім
өте мәдениетті ы мәдениетті адамдар ақшасын кондуктор жоқ ол жақта өздері қойып кете береді
қандай мәдениеттілік адамдардың өзінде мәдениет болуы керек
сіздіңше сонда мәдениет географияға қарамайды
қарамайды қарамайды қарамайды
жомарт мырза жаңа кондукторлар ыыы жүргізушілер туралы сөз болды ғой
жүргізуші мен жүргізуші төбелескені жай да ол бәсеке
ол бәрібір тұтынушыны шошытады
ал жолаушының жүргізушімен төбелескені жаға жыртысқаны енді ол анайы деп санамайсыздар ма
ондай нәрселер болып тұрады кейде
қоғам болғаннан кейін ұйым болғаннан кейін қызмет болғаннан кейін
әрине біз қазақ елі өзіміз дербес ел болғалы жиырма жылдан жаңа ғана асып бара жатыр
біз өзіміз негізі қазақ халқы жалтақ халықпыз
жан жаққа қарап анау қалай істеп жатыр мынау қалай істеп жатыр деп сосын бір шет елге барып шет елден алып келеміз де солай қыламыз деп мына нетеміз баріміз соған ы бас саламыз
бірақ олай істеуге болмайды
өйткені біздің өзіміздің мәдениетіміз бар
біздің мәдениетіміз мың жылдан асып кеткен
өзіміздің мәдениетімізді қазақтың өзіміздің менталитетіміз бар
біріншіден өзіміздің ыыы дәрежемізді көтеруіміз керек
дәрежеміз жаңағы кәсіби туралы да айтылып жатыр
мінекей кәсіби деңгейіміз кейбір жерде нашар болады
бізде кәсіби бұрынғы оқу орындары болатын еді
қазір оқу орындарында жаңа сервистік қызмет көрсету жөнінде де басқа да кәсіби жоғары жөнінде де ыыы көп оқу оқылмайды
мінекей біздер мына жүргізушілер арасында кондукторлар арасында осы кәсіби өзінің дәрежесін көтеру үшін орталық ашып оқу орнын ашқанбыз
содан мінекей қызметке келген адамдардың бәрі де қазір біріншіден кәсіби өздерін кішкене жоғары деңгейін көтеріп алу керек
бірақ өзіміздің қазақи мәдениетімізді көтеріп қазақи дәрежемізді көтерейік
біздер қазір мінекей жаңа айтыватырсыздар кейде біздің әлгі аялдаманы айтпай өтіп кететін жағдайларымыз болады деп
ондай жағдайлардан біздің қазір мысалы кәсіби деңгейін көтеру үшін кондукторлар деген болмайды ол кезде электоронды билет жүйесі ензгізілейін деватыр
соңғы кезде біздер кондукторларды консультант қылып ауытсырамыз да оларды ең болмаса өздерінің шама шарқы жеткенінше ауызекі тілде бір ана аялдаманың атын атайтындай ағылшын тілінде орыс тілінде қазақ тілінде үш тілде үйреніп
соған үйретіп жатырмыз соған әзірленіп жатырмыз
одан кейінгі мінекей сіздер егер жаңағыдай келеңсіз жағдайларды көріп жатсаңыздар ыыы бес жүз жетпіс төрт үш жеті деген телефонымыз бар күні бойы істейтін тәулік бойы істейтін
сол телефонға қазір ыыы орыс тілінде қазақ тілінде телефон шалсаңыздар енді қазіргі осы алдағы уақытта ыыы жылдың аяғына дейін тағы бір группаны әзірлейміз ол олар үш тілде жауап беретін болатын сіздерге
сіздерге емес мына келген қонақтарымызға
бұл енді келешектің еншісінде ғой бұл бұл шаруаның бәрі
қазіргі уақытта сонда осындай курстар бар кондукторлардың былай қараса қолы бос емес қой
біздер кондукторлардың қолы бос емес бірінші ең бірінші бас кезінде
жаңа абдухамит мырза айтты ғой ол жұмысқа орналасқанда курстан өткізіп аламыз
оны ана жерден әзірлеп кішкене ешкім де енді даяр әзір кондуктор болып келмейді кондукторлық оқу жоқ қой ондай
ол кондуктор болуы үшін кішкене өзінің сана сезімі болады сосын қызметі ол өзінің үйге ақша тауып отыр нәпақасын тауып отыр
кондуктарлардың бәрі бірдей емес
бірдей емес бес саусағымыз бірдей емес қой сол сияқты кондукторлар да бірдей емес
өзіміз мәдениетті болайық десек бесігімізді түзеп алайық
бірінші жастар сіздер жаңа ы мәдениетті ы сервис көрсетіп отырған жерде сіз өзіңізді әуелі өзіңізді көрсетіп өзіңізді нетіп байсалды ұстап кішкене сабыр сақтаңыз иә
адамның өзіне мына бес саусақ бірдей емес
адам бір бірін жарнамалық үзіліс
біз қызмет көрсету сапасын қалай көтеруге болатынын анықтап жатырмыз

бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қызмет көрсету сапасы тақырыбын талқылап жатырмыз
апа пол жуу үйден де басталады
қызметің пол жуудан баста ақыр аяғына ақыр аяғына қызметкер боласың ба басқа боласың ба жұмыста бір бірін сыйласу керек
кондуктор мысалы мына автобустағыны да жамандап отырсыңдар
жоқ ол жерде адамдардың мінезі әртүрлі
әртүрлі адамдардың мінезі
айтып отырмын ғой мына бесеу бірдей емес мхм
шағысып қалатындар да бар
сол кезде сен қоя салсаң анау да қоя салады

ол жерде ашуға мініп алғандар қалай тоқтайды ол
ашуға мініп алдың
олжас ол тоқтайды
оны кім бастау керек
мұндай мәселеде кім бастау керек оны
тұтынушы ма қызмет ұсынушы ма
қызмет көрсетуші бірінші бастау керек иә
қызмет көрсетуші өзін тоқтата білуі керек
талап етуге болады
мен төлеп отырмын сервисіңді көрсет ал сен соған шыдап беруің керек
сіздің айтып отырғаныңыз тұтынушының айтқаны заң деген қағида ғой
тұтынушынікі айтқаны заң деп тәрбиленген балалар олар өскен кезде қандай болады
тым дөрекі болмайды ма
иә қараңыздар мен мұнда мүлдем келіспеймін
адам қызмет көрсету сол ғана жауапты деп айтып жатырсыздар ғой
оған мүлдем келісе алмаймын
өйткені әр адам өзі бір қызмет көрсетуші және қызмет алушы
мысалы ана ананы алайық иә
ана ол баланың анасы
ол да баласына бір қызмет көрсетеді
баласына қызмет көрсетудің де өзінің түрі бар
мейірімді иә дос ретінде қызмет көрсете аламыз
өйткені сол біз адам өзінен өзінің психологиясынан өзінің психологиялық денсаулығынан бастау керек
біз өзіміз ыыы отырып алып өзімізге стеоретип қойып алғанбыз
мен ақша төлеймін значить міндетті түрде онда мен
ыыы ол менің алдымда құрдай жорғалау керек деген
оны көрген үйдегі бала сіз баланы ертіп жүресіз ғой
аналар қалай біз адамдар әкелер мысалы
баланы ертіп жүреміз бала бізде ол бізді айна сияқты көреді
біз осылай істесек барған жерімізде бала да сосын сөйтіп шіреніп жүреді
ол баланың психологиясына да өте иә қайталайды
ол дұрыс емес неліктен біз қанға байланысты
қан тұрсын тәрбие болсын анаға байланысты иә
тәрбие дұрыс айтасыз тәрбиеге байланысты
неге біз мысалы отельге мысалы барамыз
барғанда басқа бөлме бере қояды мысалы жұмыс барысымен барған кезде
бірақ күліп қарасаң өздері жүгіріп келіп сол бөлмені ауыстырып басқа береді
адамның өзіне байланысты біз өзімізді тәрбиелейікші
күннен күнге өзіміз ы психологиямыз ыыы сондай жүйке жүйеміз құрып білмеймін не үшін құрып жатқанын
сіз жаңа айтып отырсыз ыыы баламен келдіңіз сол бір қызбен тұтынушымен ұрысып қалдыңыз
ондай кезде баланы сыртқа шығара тұру керек пе или қалай істеу керек не істеу керек
ақша төлесе болды деп мысалы осындай
тоқтата білуі керек өзін иә
олжас осындай орталықтарға мысалы жаңа айттық қой осындай бір орталығым бар
орталыққа алып келеді де мысалы ол бала мүлдем нашар оқитын бала шыны керек мүлдем
ол беске мысалы тартпайды қалай сен оны оқытсаң да қалай сен оны енді
і ақша алған соң сен үйретуің керексің ол сенің міндетің
енді мысалы анасы келеді да айтады мен сіздерге ақша төлеп отырмын сондай бір жағдай болды
мен төлеп отырмын ол неге бала осындай деңгейде неге ол әлі беске оқымайды
ол баланы ыыы ол енді қалай айтсам і білесіздер ғой енді екіге оқыған бала беске мүлдем оқи алмайды
оны мен түсіндіремін қазір міне үш ала бастады үштен кейін төртке көтердік қой біз
осындай деңгейге дейін көтеріп түсіндірсін ол енді айтыпватырмын ғой жаңа скандальный деген адам ол көрмей тұр
ақша төлеватырмын мен білмеймін беске оқысын бала дейді
ол өзі өзі сол кез жас кезінде мектепте дұрыс тәрбие алмаған адам
енді оны біз айта алмаймыз ғой
мен біліп тұрмын
оны айта алмаймыз ғой
қылдан қиқым табады деп иә енді ол
күресу үшін тағы да былай істеуге болады бізге
былай ыыы жаңағы қызмет көрсетіп отырған ы кісілерге арнап қоғамға арнап жалпы өзіміз қоғам болып өзімізбен күресіп
өзімізді ы былайша айтқанда тәрбие беру үшін қалай ойлайсыздар интернет желісінде көбірек сондай роликтер салатын болсақ
әкімшіліктің астана қаласының әкімшілігімен қолдауымен болсын жаңағы тұтынушылардың қолдауымен болсын союз предпринимателей дейді ғой мысалы көп қой ондай нәрсе қоғамдар бірлескен
солармен ыыы бірігіп сондай бір ыыы роликтер көбейсе
бағалай біл мысалы мен есімде бір он он бес жыл бұрын астана қаласында мұндай ролик болған
көше сыпырып жүрген адам таңғы бестен шығады ғой дұрыс па
таңғы бестен шығады бәрі ұйықтаватыр олар шығады
таңғы бестен шығады да ыыы жаңағы көше сыпырып жүреді
ыыы сосын жаңағы ыыы камераға қарайды да айтады люди не сорите дейді
сондай бір ролик болған он бес жыл бұрын
люди не сорите деген
сондай роликтер көбейе берсе
менің ойымша біз қоғам болып өзімізбен күресеміз
біз қоғам болып өзімізді тәрбиелейміз
біз қоғамбыз біз тұтынушымыз да біз қызмет көрсетушіміз де
енді яғни барлығын тәрбиелеу яғни сайып келген кезде ата аналардың тәрбиесінде болуы керек қой сонда иә
біз тәрбиелей алмай жүрміз
жаңа азамат мырза айтты ыыы жаңа дворник дейміз көше сыпырушы аула сыпырушы дейміз
солардың ыыы мамандығын біз төмен қылып көрсетпеуіміз керек балаға
ата ананың екі түрі болады бірі айтады ы біреу аула сыпырып жүрсе баласына айтады көрдің бе сен оқымасаң кейін өстіп бітіресің дейді
ал екінші ата ана болады балам оқы сол кезде сен анау аула ы аула сыпырушының айналасындағы дүниені өзгертесің дейді
яғни бұл жерде ата ананың балаға түсіндіруіне байланысты яғни біз ол мамандықтағы нелерді әспеттеуіміз керек яғни
жаман мамандық жоқ деу керек қой сонда
олардың бәрін айту керек
мысалы жаңа айттым ғой қандай жерде жұмыс істейсің жақсы жерде істесең сенімен араласа бастайды жаман жерде жұмыс істесең араласпайды деген сияқты да
ыыы олай болмау керек
бізге жаңағы ыыы төменгі жұмыскерлердің бәрін көтерсек сонда барып ол сервис дұрысталады
қазіргі уақытта енді міне алдымызда үлкен көрме халықаралық экспо келе жатыр
біз енді шет елдік туристтерімізді қорқытып алмау үшін ыыы бізден і бізге үйренсін бізді і үлгі алып көрсету үшін не істеуіміз керек біз алдағы уақытта
міне біраз ғана уақыт қалды
қазақ қонақжай иә
елдің бәрі айтады сендердің ы қонақжайлылықтарың күшті деп
ол рас мысалы қонақ деп ол кәмпиттің торттың бәрі қарызға бәрін аламыз столды жайнатып күшті саламыз иә
солай адамға керек кезде адам жұмыс істейді
мысалы экспо да
маған айтсын сенің бишілерің экспо да билейді мен күндіз түні оларды дайындаймын
саған міні мынанша ақша төлеймін ооо еще оған ақша төлейді екен күшті
көрдіңіз бе ол адамға иә мотивация беру керек мотивация
мотивация болса ол сонда сол мақсатқа жету үшін ол тырысады талпынады
иә экспо жағын өзіңіз қозғай бастадыңыз ғой
енді біздің ыыы қызмет көрсету сапасын қалай жоғарылатамыз
біз адамдарды үш тілге уже адамдарды үйрете бастадық
ыыы кондукторларды үш тілге үйретіп жатырмыз деген сияқты
осы секілді астана қаласының осы менің естуім бойынша такси қызметкерлеріне жалақысын көтеріп жатыр үш тілді білетіндерге экспо келетіндерге
осы секілді біз адамдарға тренингтер немесе тағы да басқа түрлі ыыы бизнес өкілдерінен алып келіп мүмкін жасайтын болсақ осы кезде біздің деңгейіміз көтерілетін шығар
және біз ыыы профессионалды тұлғаларды ғана экспо ға қызметке алуымыз керек деп ойлаймын
себебі өзге ел келген кезде қазақты мәдениетсіз қызмет көрсете алмайтын тәкәппар адам ретінде көріп қалмау керек деп ойлаймын
өзіміз де мәдениетімізді көтере білуіміз
жаңағы сервисттік туристтік барлық сервисімізді көтеруіміз керек
жаңа біздің өзіміз енді көлік жөніндегі мәселеге келетін болсақ әрине біздің сыртқы келбетіміз ол біздің автокөліктеріміз
қазір автокөліктерді байқап жүрсіздер қазір бәрін де ауыстырып жаңартып жатырмыз
алла жазса келесі жылы он жетіге міне осындай автокөліктердің жаңалары келеді
әзірлеп жатырмын таксисттер де біздің құзырымыздағы нәрселер
сыртқы киімдерін пішіндерін тұлғаларын өзгертіп жатырмыз
қазір бір дизайн мен киім үлгілерін жасатып жатырмыз
қазір проект біткеннен кейін біз солар бойынша жасаймыз
жаңағыдай үш тілде хабарламалар жасау
жаңа қарындасым айтып кетті мен аялдамадан өтіп кетемін деп
өйткені қазіргі мінекей мына эмтрам деген жаңадан ыыы жоба жасадық
сол жоба бойынша жаңа жаңа кіргізіп келе жатырмыз
сосын аялдамаға келгенде өзіңіздің уақытыңызды жоймайсыз
үйде отырып та өзіңіз острабустан неңізді арқылы телефоңыз арқылы өзіңіз қарап
мысалы ыыы қоғамдық көлік саласын қозғадық енді бізде басқа да қызмет көрсету салалары бар ғой қонақүйлер дәмханалар
енді осы жерге не істейміз
оған бәріміз келеді ғой жұмысқа қабыл алған кезде бастықтары соған үйрету керек специально мынадай ереже болуы керек
осындай киінесіңдер осылай айту керек деп соларды күліп тұрса бәрі жақсы болады
мысалы мысалы баяғы мен өзім былай би жағын не жағын да оқығанмын
сонда бізде кішкентайымыздан үйреткен кезде айтатын мына бүйтіп жүрсеңдер әдемі тұрасыңдар күліп бүйтіп тұрыңдар дейді
сонда өзіңден өзің даже соны ұмытып кетсең де ана жақтан біреу келе жатса бүйтіп қалатынбыз
сол сияқты ұмытпау керек никогда
кісі келе жатыр ма күліп жақсылап қарсы алсаң жақсылап сөйлесең бәрі де жақсы болады деп ойлаймын
қызмет көрсету сапасының деңгейі ел дамуының бір көрсеткіші
бұл ретте көш соңында қалмау үшін барлығымызға қарап қалуға болмайды
мінді тек қызмет ұсынушыдан іздейміз бе әлде тұтынушылық мәдениетті де қалыптастыруға тырысамыз ба
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар